Avion miin nak ékaan mé néyiit: néni gasapéné yo, go bépéék upégum yo burooŋ wo pépé, babaaj bulago banja étééy, naan éñumé étééy jaraam kuhi, nékumasé nak iyibulo feriit feriit jaraam étiŋéén taan éhajomé, ñé néyiit éfaléén bo. Avion mé nak ékaan mé nak éyiit imbi éju éjoow baan yoomé néjoow.